Tsia, tsy azo lazaina fa karazam-borona ny akoho satria ny akoho dia tsy afaka milomano eny ambony rano ary tsy afaka manidina ihany koa nefa izy ireny saingy hoe izy ireny ny zavatra mampitovy azy amin'ny vorona dia izy dia manatody, manana vava toy ny vorona izy ireny sy tongotra toy ny vorona.